المستقبل، ممكن لو تحدثت مع المستقبل نجدر نخطط ونتجنب أي أخطاء، فالمستقبل جدا مهم صراحة، وحلو حلو لو يكون عندك معناها خيار إنك شوي تمشي للمستقبل، تشوف المستقبل أو كذا وترد للحاضر، فنختار <noise> المستقبل على الماضي.